Mbola tsy nitsidika firenena hafa ankoatran'i Madagasikara za. Za io mbola tsy niala taketo mihitsy zagny za hatramin'izay ka hatramin'izay. Fa za ndraika magniry hoe mbola hizaha firenena hafa ndraika andro akany kôfa misy vôla zagny dia mba mandeha magnano voyage mizaha firenena hafa.